Kiit na chame aae, ko chaik, chaiki. ko kiit nekichame achek ke- ke- ke eng' olinyo, kichame kechape chaik sait ake tukul ee, chaik chu ko ya imache ichap, ipikee teta iinyo sinyoru cheko sapos ii lazima itinye cheko sichap chaik, itinye cheko, itinye sukaruk, itinye machanik, sisikchi iam ichap cheko chaik che anyiny ochei, ko inyoe inda maa, cheko ikuti cheko kokuut korok, konakuut cheko, indene machanik ak sukaruk ak irongchi peek, sokonaam machanik komie, kong'okaruryo kunooee, ikany ko kochimukanyo chaik chaik eng' karipu takikaishek taman sokosikchi koruryo komye, kokachemukon'yo. ii- iiisutu akindee indee kiit ne much ko ii- irang'unen siee mutyo mutyo.